एकरा के बृहस्पति वार भी कहे जाय छीये। गुरुवार सप्ताह के चौथा दिन आय छीये। गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। के बाद आवे वाला दिन छीये गुरुवार। के दिन बृहस्पतिवार कहे जाय छीये।